ول شي ببدء الجولة في السوق القديم لأنه مليان بالحرف اليدوية والتوابل، وبتكون تجربة حلوة، بعدين بنروح بهم إلى القلعة التاريخية عشان يستمتعوا بالمناظر ويعرفوا تاريخ المد المدينة باخذهم إلى حديقة عامة شوية للاستراحة، بعدها أعرفهم على بعض المطاعم المحلية عشان يجربون الاكلات العمانية التقليدية مثل المكبوس.